Hozirgi kunda dunyoning barcha davlatlariga yo'llar ochiqligi sababli, hammada sayohat qilish Imkoniyatlari ko'proq Va bu judayam foydali deb hisoblayman. Chunki ular bu bilan o'z dunyo qarashlarini kengaytirib va kelajak avlodga ham bu haqida ko'proq ma'lumotlar berishi mumkin.